Ven pa nene rekasa ene to komama vero vanu pa nene vasisio va vuri. <hesitation> a nai pa te moasina wi, kaupe upa mia tete geve. Kaup kiu bon, kaup mia pania kain tete geve. Ama moasina nene kom, ma nene rekasa ma, panane pa ne tsin a voapoane, ene rekasa veni. Ka nai, ka tavuts o novoni en rabaul ka nai vone. Kimbe, pa mar ne tete numa, moresby ka sasa voi maveni. Ma kikiu vori. Pote parapar vui ne nai vakukua mate pota naveri tsene nai en aku. Para para tete woa pa mate vanu vori. Kape tasu wai veni nene vere ma. Pana tsiono vuvuna kene pa tau ei. Opoi ma pats mate kora keam oh kuavatene voa vini avia tsum tsiako. Emam pa tsa vavatuts kanao ka op ma amate mos ina na vori panane op woa ma.